Ton dgemanaka da tsifka tiktha brte to tunda wur tsa <hesitation> naghatska ghrara manke leshgla musulmaka to damadge <hesitation> halaka manara dgna bakhtska leshgla da tsifka ttho halasa ngiga yu yuwanda ankafka zikan daga man dignaro tsurah-tsugwara drakheshgla tatha bate dadgla tska da tiba thrar kina se ɗaganafka dvak leshgla kwarane leshglara miyan ngurga kse khanda baka dge da zuwaka khano kha wumn da mbo da mɓakar tifiya da vaka man thrara khamdaɓgho tsifkan da lafiya zi zarara zi nughusara to kwararghekak zara zara a paramparada da zara uɗa nika parandaludi zara mana mana futokhakandaghud kaytare mbighrkada da makaranto te da ɗuta daka zara makaranta ka wura da gatu ɗular ghrar da vaka thrar to da ɗiyadaka da zaro da wur ghrar davagatgatu dik wayaro awura tsama damanghai leshgla kwarane zugwanaha kam ga wur giɗa witgha doletskha da gatu dagzuwa To dawura tham fatsiya <hesitation> sal fatsiya tsiyo dagh fatsiya tham fatsiya salla to ka mangaka salla fatsiya ko zik zara fau thrar kino da thala fatsiya sala to ɗude ɗuwa kiyam thre tsiyam da man salla ndane manga kiyam salla dade wur tsgun grak yane ka da ɗagar ndna dvak leshgla ah lesghglaro to na zik thrarna manke ba digitam biyo uɗah nha ngig ya-ya-ya da-da yaghure mulumaka musulmine dole tsgha wur tsurana dvak leshgla ah nagh basana mbasaka zika duniyana lafiya niha kwargahak leshgla te dawar mangaha salatse ka wura daruddikandak thre atsif zara makaranta nuvudda naghana da lakwaci tsayak zar makaranto wur dgalka taɓtroɓa zaram makara da ghutsoka zaran dakge wuraka dgal dvak thrats to tsif ghranda tuk thrando ka wursgaka da witgho dama zaro da saghitare ngige batrut da dgamattugatuga mgha niva ya malmatarkino to da saghitare uɗa takwakuwud ghana zana uɗaha nika. Auna niritere a ɓamoɓa da ya takardurta ma ka nagh nagha ufakhnika naghatranaka takine do ngigine dige da tkhakak mantarhe mana mantarheka to aya tugwan tugwa tamat ghrure nika tugwagitor taba wura yan dge kwara hayine uɗaghni atugwabit dede biyo ɗikatranako mbasanakanda dyane awur ghoje that wur lokaciya salla tse da sa wur lokaci salla zara dgam da mana alwala dal zara mangi tar alwala zar zugananambe tsiyam dagal da masallaci ta zara uɗa nika gawal kanda mu yi nugwaso vayamhga vayam yawur dgaw dghawa kasaga damghatse dwaka amanganaha zarahana da a salla a mangabahitarra uɗohe nika a mangitare da ngige ude kwal mangane to dik da managamana da mangtar tsugune to yaghaya ka ghidighikanno tagha wunda harabaha a zuwtar tafe ka dagha da haro to ghantarhayude gharama wur nglgdge da manaha yahaya managakha da kuɗal kuɗagh tsa zika tsitsa wurna dikna kride Awur ngabin biya zika mangakhada dignene kda ghangan tsugune kazik tsugwanaha duaka leshgla kwarane to leshglaro khnakanghe khanad ziɗa kandena da diga da kharkan daghane maka ze zika mghara zi yaghera nduakanda vakregla ka ghangaha to yan dige benga fatsiya ftaro sai mangakanda ndiken dagha dikeyi dya khwara manu yan tgwatar hekak zaro dige kwal kwara kulam tsetsa vale kina kwara tarheka uk zika sa da taka kama bakura vakarbi uɗagh nikak zara tsitsa zar hrarin daman ngle dge takakume da naghapha ude mɓal khaya a ɓa-ɓalghaid khiyine a mɓalghal da komine a ditsa udine ka babak ghaɗa daka sare, a zanzu da dgalgha da naghe malude ah zugaha zuga dadaniha ank babine zuga baba a tsitsine zuga tsitse nigho to ka da tsatsin kwaran a zirk waryan ra zra meno a we da kwara lavaka zirine benga fatsiya dagh galin tiwa diftara sai nghakdiye nɗakh nik kwarane. To kullum sai kwaratar heka ka zara da naghakur ude mɓakurhayi aɗuwama man bza da uɗe ba bzan digna sama ngakan daghabi nika to ndiken dge tsatsa zik ngig zara ftaro atsif kanda titho zik fatsiyine ghehogine ta kullum sai kwaratarheka kiya zara ndikan tsatsa wur rak thrine ndikene to ngogha wura man yaghanabi zarna zirta ud kitakula ba zirbi tsitsa zir warine zir a zran mangamana thne zir ngwaɗa zragh a zirudan sa da gida ftagho e zik ngwaɗa ziragh a zira zika ygagha yigine zra daghan gh tautad ude da kwarana e mane da temmakka temaka tsaghtsuɗa halak heshgh tsayan tsabud kwarane niya warda temakkatemeka tsahbaha diyan li leshgla khakwa tsayan dad ko zik zarana naka niha to uke fitsa thrne mbɗghai dumiye da mandarh to ka wura ghamtak nigh mbɗgan kina yaghannatsa kwal tsa naghatsgha itar wur nalak digite da tsa mangaha ah mena grak giɗatskanda ftasare ko graka na ba bzatsin ba amma tsantahehak zara gwama daghane. Tsitsa yawa yawine aa nalaka giditita re aa zika ngwaɗar ɗadadada ndalke yakendheyigi ma aa zik nuhwase ne ngwaɗa baban da yakehdhe yage dige da kwarudrama to sha dama tsitsa vandarine ukzudi diye nga bza daharva biya ukzuke shagla niha hahatrvaha nga fitse da balgaha haya biyo zak duniyana kuma ke basana basa tsa tamkar nga dige da bdhambiyi a tsitsatsa kwara kwara kimalaha kiwarane aa mena ayye dahra kuɗala mena a than kanda navi yi jijamar tsa checkcheke thahkan da in ha lenshgla amma dige tsa mana ho um ngidige tsa man traho yan kwartran kwarane ahha ahbakanda biya war da manakanda yan digid amma ya safaha vak leshgla safa amma nathe tsa nathna nik tsho dagna tsa mantraho a tsa zagwatra zagwa ho ah digit tsa bahatraho yan digit kwarna malaha kwarane ah bakabiyo ahba mena biyo thahka uɗah nava ya jijmar tsa check-checke to ndikene to tsitsa varine dige zaka ko zak lava dakwarga udane anta manaha bza tsitsa manaha bza hwarbiya nguide kwarane bza baruka hare ngaba nga zire nga zulu zula sar biga Un bza baha arva kam davara ha bza ngaba vake duthaha bi to amma niya yayamena ngaba dagna biyo uɗa he nivude tunda fatsiya ke za thaghar ka lava juna tsude nga dige da dag yan bi to a zaka zara da mblduho da mantar heha kaka dine je tsa da kuɗaladkuɗalo jetsada kuɗadkuɗaho ngiurude da sa kwara amenine tsa manake digite nga ka ɗuda zarsarnabi jitsavandar ɗangwa ro tho manatarhe mana hra ɗa dige da kwaran naha bgatranfha da arve uɗah nivi tartkwarne to awra dabza tsa mangaharfada kuɗalaha a udah dar haɗa diginine thahude da nahar naha ay tsa zara ɗudaho in tsa ndika u tsa ndikira nath ka daddado niko na ba tsa bza bi ayya inina ngitar nahar har an kwartar hana kuma kur ba tsana lar bazbzbi amma dalili dadur kino mbladu kur da aa lav to amma da tsa manga dadur kwarane a jira ka uɗdahe ni tsitsa vandarine dole da anahakur naha udan. To yan dige kwaraka kwarane aɗu wudanna kwarane hwar ba mena biya udah nivude to yan digite